Ma animai ch'a m'fan paüra si a i n'a ie cuaidün che logich a deu fe paüra për forsa, ma dizuma pi che paüra al e fastidi al e ël serpent, ël serpent përché a m'pias nen cume strütüra e pöi al e li sempre che, sai ne a m'da fastidi ecco, dizuma ch'a m'da fastidi e a m'pias nen